كان في ساحر كان بيعمل تعويذة جديدة علشان يأذي ناس معينين ولكن غلط وهو بيعمل التعويذة ف المكونات غلط فيها لحد ما أذى نفسه بالغلط بعدين الساحر ده اتحول لنملة فجأة فتح عينه وبعدين لقى إن هو عارف المكان ده بس كل كل المكان ده كبير كبير أوي يعني كبير جدا بعدين عرف إن هو اتحول لنملة وده بسبب أعماله وكل ده علشان ات- اتعلم إنه الساحر والسحرة حرام